डेनमार्क में जो लोग रेवे नि वो सबसे ज्यादा घर पर बनियों खानो खा बो पसंद करे। बार को खानो तो ये लोग बहुत कम कावे यहां का जो परिवार का लोग होवे वे सब रात को एक साथ खानो बनाकर ओर सब एक जगह बैठकर खानो कावे। यहां डेनमार्क में दिन के टेम में लोग राय की रोटी बनावे। ऊ रोटी पर मास को चिकन बनाकर उ को सलाद बनाकर के रोटी पर लगाकर के कावे। डेनमार्क में रात की टेम पे आलू ज्यादा का बो पसंद करे।